Yaa ñu'untu yoo ya tiiku, pelota kutoo vaana kusikina ku yaa basquetva, ta kuu vaquet kara xikaara yaa kuyachii vaxii oko noviembre tukuu savaa tie valii ra kusikiaara, taxa xaa xiojo ta kuu kutoo takura kevaara xia xa'a xiojo kiyara sukuaavara, xiara nuu kancha kanintaa lo- o kanintaarari taa takuu xikuaja, xikuaja xiaara takuntuvi kaara ko xiaara chi yoo chiñura xikuaja ka, xikuaja stakaa taara kuaara chi kutoora kevaara, ta vayii tu savana inka ñu'u vara yaka kuaa chi- chikavatara gana xiiri, takuu xiaa xiojo takaa xia xiaara kiira sikiara nuju kancha, ta kuu ya ta mii viko ra savara yaa vuaa xinira saa kukuaa nta'ara kutuvaara xaku kevaavara, ta savaa ñu'uka vaxii raa xaa sitivivarana ta takaara xiaa xia'a xiojo kixiaara yakakua kutuvaara, a ta yaa futbol tukura tuku takaa miaai compañeroai ra xiaantu sisikintu eventovaa, ta kuiya, kuiya xiyoo evento kaa. Ta savatuku minaa ñiu'u xoo, sava tie kuachiva ntaa xiyoo ntaa ika ñu'u xiyoo mi torneo, kuaara sikivara, ta kixaara sukuaara xia ya'a xiojoii sukuaara ika ta yaa ku'ura, ta tukuuntu'u ra sucuela ya kara evento kaantu xiaa xiyoo, ta xaa xiachii xaa yoo i'i yiojo xaana sukuaana, chi kua'a yiojo sakuaana ta kuvaa i'i uni a i'i uvi xiojokaii kasuaana xia ku'una kusikina, ya saai xiaa mintuu sukuanti xii compañeroii sukuantu kuuntu kusikintu.